leddi Vietnam ni leddi un woni ha der Ireland ha gefe Indonesia ha der ndiyam, e ɓe ɗo yiɗi fijirde be lana be jirgi je ndiyam be ɗon bo yama yamdu je ndiyam, liɗɗi ndiyam, kujeji ndiyam garke bo ɓe ɗo mari garke bo ɓe ɗo yiɓa ɓa'le towɗe sosai sai ɓe dinga fijigo be mai.